Ira lawon gol tokkata tawe kofaje. Ta yiɗi waɗurgo ɗum nafa maɗa. E kofaje ni ko ɓuri hewugo fu ɓinga muɗum joroga ɗun bawo ta ɓusinga ko keɓa kofaje ɗen e tawa nder ndiyam ɗan e yare. <noise> Bawo a fusiga a sutti kofaje ɗen, woɓɓe to waɗi maro muɗun gayne e wattago nder. woɓɓe to wari jonugo ira tacca karos, tacca kofaje sai haurita e maro jonga. woɓɓe bo e haurita e esfafen indomie haurita jonga sai tawa ɗun latake neyma belɗum nyanto